أنا سيئة جدا في زراعة الحدائق، وكان عندي نباتات كان عندي صبار، ومات ما تحمل العيشة معايا، ما أدري ليش؟ مع إني كنت أحبه، ما طول، يمكن كنا نسكي نسجيه كثير لين ما مات.